Për Nigerinë kultura <hesitation> osht e njoftun për muzikë edhe kcim ose vallëzim si baza e kulturës nigeriane. Secili grup etnik e ka specialitetin e tyne. <hesitation> ka instrumente tradicionale t’ndryshme tu fillu prej fyllave edhe i respektojnë shumë t’vjetrit.